Arande, gantoo ɗum waɗa feek jam ko, ɗiɗaɓum, gantoo sabii e limugo, tataɓum sabii e yimɓe ɓin ngallira mo mo hendindira jam ko kono mo annda ngaay jam nga woni ngaay. Sanan ngan to ko ngaɗa kam mustaaki e ko njana.